komið þið sæl og gleðilega hátíð

Kastljóssins og síðasti þáttur ársins og við erum hérna á Café París já við verðum dálítið lengri í kvöld heldur en venjulega gestir þáttarins eru að koma sér fyrir þau Jón Gnarr sem er einn af höfundum áramótaskaupsins og Lóa og tónlistarmaðurinn Valdimar flytur síðan jólalag í lok þáttarins fyrsti gestur þáttarins er Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra vertu velkomin velkomin Katrín þú tókst við embætti í nóvember í fyrra þú ert búin að vera forsætisráðherra í eitt ár og einn mánuð um það bil verið lengi í pólitík en hvað breyttist við það að verða forsætisráðherra þetta er auðvitað öðruvísi starf en flest önnur sem maður gegnir að því leytinu til að maður þarf að halda saman ríkisstjórn þriggja flokka maður þarf að halda saman þremur þingflokkum og þarf að vita í raun og veru allt

embætti en til að mynda að vera menntamálaráðherra sem ég gegndi í fyrri tíð þar sem maður þurfti að vita allt um sumt þannig að þetta er aðeins öðruvísi já meiri vinna ég veit ekki hvort það er meiri vinna það er alltaf mikil vinna að vera í pólitík sérstaklega ef maður er sjúkur í að vinna þá bara þetta er svona liðsstjórastarfið svona fyrirliðinn já en hann er kannski ekki endilega að skora mörkin hvað hefur verið svona mest krefjandi á árinu

búið að vera fullt af krefjandi verkefnum og í pólitík eru það yfirleitt ófyrirsjáanlegu hlutirnir sem eru mest krefjandi við erum með stjórnarsáttmála

vinnum samkvæmt honum það er tiltölulega fyrirsjáanlegt svo eru alltaf hlutir sem gerast sem eru það sem er ófyrirsjáanlegt og það sem er mest krefjandi hvað hefur verið mest krefjandi

ég skal ekki segja það eru auðvitað mörg mál sem hafa verið mjög áberandi á árinu vinnumarkaðsmál

ég nefni eitt dæmi sem hafa verið krefjandi og kalla á nýja nálgun að mínu viti það hefur líka bara verið krefjandi að

takast á við þetta hlutverk í þinginu ekki síst eftir mjög margar kosningar og mér kannski stærsta áskorunin það

að horfa til lengri tíma og ekki hafa kosningar á hverju ári það hefur verið mikill uppgangur í efnahagsmálunum að undanförnu svo byrjaði þetta ár og þá fóru menn að sjá tölur um það að ferðamönnum ja þeim fjölgar ekki hér á landi og áður það fóru að koma

þessar neikvæðu fréttir af efnahagslífinu og sumir spáðu meira að segja hruni eða alla vega niðursveiflu þið eruð í eða þú ert í ríkisstjórn með Sjálfstæðisflokki og Framsóknarflokki nú reynir á dálítið á næstu misserum að takast á við niðursveifluna er ekki erfitt að vera í stjórnarsamstarfi með þessum flokkum þegar sem Vinstri græn þarft að svona huga að velferðarmálunum og þeim áherslum sem þið hafið verið að berjast fyrir eins og í aðdraganda kosninga ja ég sko í fyrsta lagi

þá er það mjög merkilegt ef við tökum ferðaþjónustuna sem er okkar stærsta útflutningsatvinnugrein og hefur orðið á örfáum árum og það eru alveg gríðarleg viðbrigði bara fyrir íslenskt efnahagslíf og íslenskt samfélag verða margir stressaðir en við

auðvitað að horfast í augu við það að efnahagslífið gengur í sveiflum og við þurfum að temja okkur að því ég held að ef við horfum til lengri tíma í efnahagslífinu þá er það mikilvægasta aðgerðin

að fjárfesta meira í hugviti þekkingarsköpun og nýsköpun til þess að hafa fleiri stoðir undir okkar efnahagslíf því við erum lítið hagkerfi við erum háð utanaðkomandi straumum það skiptir máli hvað varðar

það að vera í stjórnarsamstarfi með ólíkum flokkum þá er bara alltaf flókið að vera í ríkisstjórn og að sjálfsögðu er erfitt að vera ólíkra flokka en um leið kallar það bara á annað vinnulag og það þýðir að

gera málamiðlanir áður en málin eru lögð fram frekar en að þurfa að gera þær seinna í þinginu svo við tökum það sem dæmi en þetta ríkisstjórnarsamstarf það hefur verið umdeilt frá fyrsta degi og bara áður en þessi ríkisstjórn var sett saman þú hefur verið gagnrýnd fyrir að vinna með Bjarna og nokkrir þingmenn Sjálfstæðisflokksins hafa gengið fram opinberlega og gagnrýnt Svandísi heilbrigðisráðherra og stuðningur við ríkisstjórnina hann hefur fallið síðan í febrúar um hvað tuttugu prósentustig þið eruð komin með fjörutíu og sex prósent stuðning miðað við Gallup hefur þú aldrei verið nálægt því að hugsa þetta

nei það hef ég nú ekki verið sko við njótum nú helmings fylgis og erum í betri stöðu heldur en nokkur ríkisstjórn frá hruni það er búið að vera erfitt að vera í ríkisstjórn allt frá hruni og ég þekki það nú vel af fyrri reynslu þetta er eðli máls samkvæmt umdeilt stjórnarsamstarf en naut samt stuðnings yfirgnæfandi félaga minna þegar við lögðum það fyrir okkar flokksráðsfund og ég held að það hafi skilað sér í því að við lítum á

á þetta bara sem ákveðna pólitíska nýsköpun þetta ríkisstjórnarsamstarf við vissum að það yrði gagnrýnt en við töldum okkur líka vera að ná árangri og við erum að ná miklum árangri í mörgum af okkar helstu málum þú nefndir nú samfélagslega innviði og við erum að sjá meiri innviðauppbyggingu heldur en við höfum séð í mörg ár til dæmis þegar kemur að heilbrigðismálum við erum að sjá metnaðarfyllstu loftslagsáætlun sem hefur verið sett fram af nokkurri ríkisstjórn þannig að við þurfum auðvitað að horfa á það að hafa kjark til að gera málamiðlanir

til að ná árangri í þeim stefnumálum sem við viljum sjá ná fram að ganga en hefurðu stundum á tilfinningunni að það sé svolítið svona markmið í sjálfu sér að ríkisstjórnarsamstarfinu verði ekki slitið að að halda þessu gangandi alla vega eitt kjörtímabil ja í raun og veru ekki maður verður auðvitað að vera sáttur við það að vera að ná árangri í sínum málum við settum okkur gríðarlega metnaðarfullan stjórnarsáttmála og ég við auðvitað bara sjá hann rætast og markmiðin ganga fram sem þar eru það þekki ég vel af fyrri reynslu að það tekur tíma þannig að auðvitað er það bara markmiðið að ljúka þeim verkefnum sem þar eru sett fram núna er að teiknast upp svona dálítið áhugaverð staða kannski fyrir formann í

það kemur inn hópur í verkalýðshreyfingunni sem er að gagnrýna þig frá vinstri er það ekki dálítið erfið staða í ljósi stjórnarsamstarfsins sem þú ert í já ég veit það ekki ég hef nú verið gagnrýnd sko allan minn feril í stjórnmálum þannig að það er svo sem engin nýlunda að vera gagnrýnd bæði frá vinstri og hægri það sem ég horfi á í þessum vinnumarkaðsmálum er að það hlýtur að vera sameiginlegt markmið okkar allra bæði stjórnvalda og aðila vinnumarkaðarins það er að vinna að auknum lífskjarabata og ég hef nú verið óþreytandi að benda á það að mjög margt af því sem hefur verið á þessu ári sem nú er að líða meðal annars vegna samtals stjórnvalda við aðila vinnumarkaðarins hefur haft í för með sér alveg gríðarlega gríðarlega miklar félagslegar umbætur hvort sem við erum að horfa á hækkun atvinnuleysisbóta eða

launa hækkun núna greiðslna úr Fæðingarorlofssjóði uppbyggingu í hinu opinbera heilbrigðiskerfi við erum að sjá lækkun á kostnaði sjúkling og þar erum við að byrja á viðkvæmustu hópunum öldruðum og öryrkjum allt eru þetta

félagslegar umbætur sem einmitt eru svona vörður á leið að ákveðnu markmiði

til kannski þess hluta samfélagsins sem hefur verið líklegur til að kjósa Vinstri græn kannski að einhverju leyti og það talar ekki á sömu nótum og þú svona flokkurinn þinn sé að fara að finna fyrir því að vera vinstri flokkur í samstarfi við þessa flokka er alltaf krefjandi eins og ég segi fyrir flokka og ekki síst vinstri flokka að vera í ríkisstjórnarsamstarfi

en ég held að við meðan við erum bara trú því sem við höfum sett okkur þá getum við verið ánægð flokkar eru

bara nokkuð sátt við þau markmið sem við höfum náð á árinu já ef þú horfir til baka yfir árið hver var svona að þínu mati jákvæðasta frétt ársins sko við vorum auðvitað að fagna fullveldisafmæli á þessu ári og það gaf manni dálítið mikið tækifæri til þess að hugsa hvað hefur þessi

fullveldisins gefið okkur og ég held bara eins og allir Íslendingar þá gladdist maður alveg ótrúlega yfir því að við skyldum eiga hér knattspyrnulið á heimsmeistaramóti en líka auðvitað yfir öllum þeim svona fulltrúum Íslendinga sem náðu miklum árangri

listamönnum og öðrum þannig að mér fannst margar jákvæðar fréttir sem mér fannst svona sýna að það er alveg ótrúlegt sem hægt er að gera já

nú verið dálítið á faraldsfæti

sem forsætisráðherra hittir marga og hver var svona áhugaverðasti áhugaverðasti einstaklingur sem þú hittir á þessu ári ég gæti nú sagt margt mjög krassandi um ýmsa áhugaverða einstaklinga í

alveg treyst okkur fyrir því já það kannski bíður en ég ætla að segja frá einum manni sem ég hitti og er friðarverðlaunahafi Nóbels og er læknir í Kongó sem hefur rekið þar spítala fyrir ungar konur sem hefur verið nauðgað í stríðsátökum og hann svona minnti mann á það hvað einstaklingarnir geta gert mikið og af því að við erum nú að nálgast áramótin og þetta hræðilega slys varð í dag þar sem við sáum björgunarsveitirnar okkar koma þá hugsaði ég svolítið til þeirra þegar ég hitti þennan mann þetta fólk sem alltaf er tilbúið að fara fram hvort sem það er Rauði krossinn eða björgunarsveitir eða hvað og bara sinna sínum til þess að bjarga fólki akkúrat þetta verða lokaorðin í þetta sinn takk fyrir

til okkar og gleðilega hátíð gleðilega hátíð við ætlum að kveðja þig og fá þau Jón Gnarr og Lóu Pind hér í settið

en áður en við fáum þau hingað í settið þá ætlum við að sýna ykkur svona brot af því helsta sem að gerðist á árinu þetta er svona smá samantekt sem þau hafa tekið saman sem eru að gera fréttaannálinn sem að verður sýndur núna um áramótin við skulum sjá það árið tvö þúsund og átján var óvenjulegt fyrir margra hluta sakir árið leit út fyrir að verða frekar friðsamt á stjórnmálasviðinu alveg þar til sex þingmenn brugðu

barinn undir lok árs við fórum á h m í Rússlandi og tólf

var bjargað úr helli Trump var nánast daglega í fréttum og Bretar undirbúa útgöngu úr e s b og Hæstiréttur setti punkt aftan við eitt stærsta sakamál Íslandssögunnar

á gamlárskvöld og á nýársdag já þetta verður vafalaust

yfirferð á gamlárskvöld en hingað eru komin þau Jón Gnarr sem er einn af höfundum áramótaskaupsins og Lóa Pind Aldísardóttir þú ert fréttamaður á Stöð

Jón þið voruð að leggja lokahönd á stóran part aftur eða hvernig gerðuð þið þetta já við náðum að setja þarna inn við vorum búin að loka skaupinu sko og við vorum byrjuð í tökum en þá gerðist

það bara varð að koma því inn sko tókuð þið allt handritið upp og byrjuðuð upp á nýtt eða

við bættum við já en á móti þá þarf maður að taka eitthvað út líka það þannig að hérna og mér fannst

leysa það nokkuð vel aðeins bara af því að við erum að tala um hvað hérna ég meina almenningi ofbauð greinilega og þetta hafði svolítið mikil áhrif hérna í umræðunni hvað stendur eftir þetta Klausturmál núna þegar rykið hefur sest hvað finnst ykkur standa eftir ja ég reikna nú

Gunnar Bragi verði sendiherra nokkurn tímann það stendur eftir mér finnst líka standa eftir hvað sumir þeirra og sérstaklega Gunnar Bragi kannski var forhertur í sínum viðbrögðum svona tilfinningin var sú að menn ætluðu bara að bíða þetta af sér það væri ekkert að þessu við værum öll svona slæm og vond við töluðum öll svona illa um samherja okkar og vini og kollega og hérna róum okkur og bíðum en ég meina svo á eftir að koma í ljós hvað verður með eftirmála sérstaklega fyrir Báru Halldórsdóttur sem að tók þetta upp en það

held ég algjörlega stórkostleg mistök og ég skil ekki hvernig þeim datt í hug

að þeir gætu unnið hug og hjörtu þjóðarinnar með því að draga hana Báru Halldórsdóttur fyrir dóm það þótti mér einkennilegt skref í þessu máli en Lóa þú varst á kafi í fortíðinni núna eiginlega undanfarin misseri þú gerðir þætti um tíu ára afmæli hrunsins hvað vakti mesta athygli þína í fréttum á árinu það er svo stórt spurt ég man svona sirka sko viku aftur í tímann plús ég náttúrulega var bara á kafi í þessari upprifjun allt þetta ár eiginlega fyrir utan það að ég steig nokkur dansspor líka reyndar en hérna þannig að mér fannst dálítið athyglisvert að reyna að átta mig á því bara hvernig við komum undan þessu hruni og mér finnst eiginlega alveg magnað hvernig við komum undan hruninu að við skulum standa þó þetta vel tíu árum síðar hérna fyrir tíu árum þú er ekki viss um að við getum einu sinni

í þau spor sem við vorum í þarna fyrir tíu árum það var einhvern veginn bara svartnætti og óvissa og fólkið í kringum mig talaði eins og bara Ísland yrði auðn Reykjavík myndi tæmast við færum öll úr landi og við vissum bara ekkert hvað væri að fara að gerast núna erum við bara flugfélögin eru að fara á hausinn ferðamönnum fækkar þú veist gengið er flöktandi og þetta er svona

enn þá þannig að ferðamönnum er ekki að er minni en hann var og hann var náttúrulega og óeðlilegur akkúrat en svona hvernig lesið þið viðbrögð almennings við svona þessum þessari umræðu um að hér

sé niðursveifla fram undan höfum við lært eitthvað af hruninu þannig mér finnst mér finnst já mér finnst fólk hafa lært eitthvað skilurðu og mér finnst svona almenningur þroskaðri en ég spyr mig líka á móti er ungt fólk nógu meðvitað smálánafyrirtæki vöxtur smálánafyrirtækja mér finnst það mikið áhyggjuefni svona skuldasöfnun einstaklinga og hérna en já en mér finnst fólk hafa lært mjög mikið já ég meina mér finnst fólk hafa lært heilmikið en þá er ég kannski sérstaklega að tala um einmitt okkar kynslóð og eldri fólk veigrar sér við

að taka löng verðtryggð af því

þetta snerist náttúrulega allt um skuldirnar þetta snerist um þessa aleigu okkar sem við erum að höndla með heimilin okkar við á okkar aldri og eldra fólk við veigrum okkur við því að skuldsetja okkur í fangelsi með verðtryggðum lánum til fjörutíu ára en ég hef áhyggjur af hins vegar ungu kynslóðinni sem sér þennan eina möguleika

inn á markaðinn það er að taka óhóflega lán og ég hef áhyggjur af því að það unga fólk sem getur ekkert farið aðra leið inn á markaðinn að það af því að það fann þetta ekki á eigin skinni að þá endi þau jafnvel í sömu stöðu svo þegar næsti skellur kemur hvenær hvenær sem hann kemur já ég man nefnilega sko svona tvö þúsund og sex

ég pistil í Fréttablaðið minnir mig

þá var ég að segja að lán væri ekki endilega lán það væri ekki endilega heppni hlegið að mér bara hvað ég væri svona neikvæður

kjölfari þessarar reiði og óánægju sem skapaðist þarna eftir eftir hrunið það voru sveitarstjórnarkosningar núna á árinu fannst þér eitthvað var eitthvað

vakti sérstaka athygli

bara veðrið sko bara þessi ofboðslega rigning hvað hérna hvað er svona skemmtilega frétt ársins skemmtilega fréttin

mjög gaman af Helga Hrafni hérna Gunnarssyni og ég hef alltaf gaman af því þegar fólk er að reyna

pota í þessu þjóðlegu tákn okkar og ég hafði mjög gaman af því að hann skyldi reyna að krukka í þennan hörmulega þjóðsöng okkar Íslendinga

reyna það núna á haustmánuðum að fá breyttum lögum um þjóðsönginn sem við megum ekki sem sagt syngja öðruvísi en með andakt og hérna sem við getum náttúrulega ekkert okkar

getur sungið þennan söng nei ég meina þó þú kunnir textann þá geturðu ekkert sungið en menn láta sig nú hafa önnur frétt

ég má náttúrulega ekkert segja

með erlendu fréttirnar hvað fannst ykkur standa upp úr þar

Trump bara nei ég meina erlenda fréttin mér fannst náttúrulega sem

stór hluti þjóðarinnar fylgdist af andakt með og það voru

var bara eitthvað það var bara svona ótrúlegt

manni fannst ótrúlegt að fá að upplifa að lifa að verða vitni að einhverju svona ótrúlegu

vegna þess að fyrst þegar þetta kom upp þá var var maður ég var alveg handviss um bara vá nei þeir eru bara allir dánir og þetta er bara hræðilegt svo bara finnst þetta var bara svona eins og þetta var

þetta var bara algjörlega stórkostlegt og fá að fylgjast með þessu svona bara nokkuð beint sko en varðandi Trump af því að Trump er náttúrulega stóra frétt ársins svona kannski fyrir utan Brexit svona á hliðarlínunni en mér finnst bara agalegt hvað maður er næstum því hættur að heyra vitleysuna vella upp úr honum maður er hættur að meðtaka þetta og það er vont þegar við erum komin á þann stað að menn geti fengið að vaða uppi eins og hann gerir bara svona

breytast einhvern veginn viðmiðin í umræðunni hvað manni finnst eðlilegt já þröskuldarnir þeir einhvern veginn lækka nei maður er

hættur að kippa sér upp við tístin hans það sem hann er að segja á Twitter á Twitter bara eitthvað þvaðrandi

óheppilegt þegar stjórnmál eru orðin svona skemmtiefni já rétt svona í lokin tvö þúsund og nítján gott eða vont það verður bara geggjað það er bara gott sko við erum bara komin með svipað veður og var í sumar vera bjart

þessum jóla Kastljósþætti er að ljúka við þökkum fyrir samfylgdina á árinu sem er að líða og hlökkum til að hefja

næsti þáttur verður annan janúar á hefðbundnum tíma eftir fréttir við ætlum að kveðja ykkur með jólalagi það er Valdimar sem syngur það lagið heitir hvað hefur orðið um jólin þetta er svona sorglegt jólalag svolítið sorglegt en við þökkum fyrir okkur á árinu sem er að líða gleðilega hátíð

og

hvað varð um

man er

varð um ljósin sem um þig